Me yamu a nkyɛ minyim adzepam. Adzepam yɛ edwuma bi a sɛ inyim yɛ a itum siesie wo ho yie. Wankasa tum pam wadze, emmfa wo nyamba nnkͻ obi hͻ ma ͻmmpam nngye wo sika, mbrɛ woara si epɛ dɛ epam w'atar biara so itum pam hyɛ, nnyɛ bi na ͻkyerɛ ma epɛ dɛ eyɛ. kͻ na bra kͻ na bra biara so innyi ͻadzepam mu.